Kôfa zah le mahandro kabaka regny igny ke tiako hoe ho tsara ho magnimangitry le raha le kabaka ataoko regny igny matetiky zah mampiasa mampiasa tongolo ley, sakaitany, poavra ave kary; fa izy ndraiky izy koa ke hoe mahandro môfomôfondraha regny igny matetiky ampiasaiko koa i vania satria io tegna magnome fofogny mangitry be tsara be zagny.